Li furmìculi sunnu li èssiri viventi chiù forti di lu munnu. Ponnu pigghiari cu facilità un pisu di deci voti chiù granni di lu so propiu pisu. Li furmìculi utilìzzanu li masciddi prisenti nni la testa pi jiri cugghiennu lu manciari ca vannu truvannu. Chissu po èssiri simenta di li pianti, àutri insetti, eccètera. Quannu na furmìcula trova manciari ma chissu è troppu granni pi na furmìcula sula, perciò ‘un si lu po pigghiari, chiama ajutu cu li ferumuna in modu ca àutri furmìculi vennu pi ajutari.